Jevae oyemboakambu va, mbaetɨ aesa, aikua, oimeko aipo kua ɨ guaju rupi, ani ïru rupi oyeesa, jukuraïko aipo oyeepɨ vaera jovaiso retagui